Do kô raha hitako niara nianatsy andraky anareo roa zay omaly, mba azoko anontania ve hoe ino aby ny lesona nianaranareo tao Da mba ino ny raha azonareo lafa nareo nianatsy lesona? Mba tena fifampizarana tsara koa an ty raha ataonareo ty ka